Voalohany ampianarana zaza karazagna sakafo dia amina fitondrasana izy mandeha bazary mba hahafahany mahita karazagna sakafo misy akagny. Ave faharoa fampizahavina izy ny karazagna dessin animé sy film misy karazagna sakafo maro samihafa. Ary fahatelo fampianarana izy à l'écoly amin'ny maîtressenazy agny.